Ja'a chuntha kunia na ja'a kjuaaga ba tsju rueba nthakuchi ko kunia jee chuntha yaa naa kee nthakuchi ko yaa na rueba rujene sine ba thi kuchi nuna yaa ke thuen jeeba xraxron chunda naa ko jana ba sine ba u xraxraun ke sine ba jana chuntha ni'i kunia yoo senia u kjinko ke nche se'en xin nche je'e se'en ncha senexi jinatha ngue nthakichi bixingatha thi nthia jee nakuchinthija tsinga ja ke nthukuchi besingatha ncha nchetsjaga theba rueba ntha na tha thuñao ko yaa ncheeba yaa thi thikua na ke nche ko ba nuja nche xigingu ba jina thi ke jeese jina nche seen.